Yelemiŋerɛ, mam ka mi ba luti kunkore mi'a se'em. Kunkore mi'a de la dɛresegɔ kuseko n ze'ele nasaa sa wa'am na, ti nɛra san yɛ kari-koote, gee ti fuzanɛ bɔna bini ŋwana woko leni, ni naɛ la kari-koote la bala ti ba nyaa ni dikɛ lu dɔ kunkore la ti la naɛ la fuo la bala, inya puan. Solemiisi la me, Koo nasaa la na, ɔɔrɔ la ni bɔna ba tiŋa la n sɔi ti ba ni dɛresɛ bala ti yoko da bɔna kunkore la puan, fuo la puan bilam la ti ɔɔrɔ nyaŋɛ ki'ira ba. Mam me ze wa, Yelemiŋerɛ mam ka tari di luta, mam me ka mi nɛresi'a n tari ba luta tumam zi'an bɔba kalam wa.